Sekta ya madini. ngasha ngaamba sekta ya madini kwasababu le kwenye madini ni fo kweshiingisa serikali besa nyiingi saidi aaaaah serikali ye jikita saidi katika sekta ya madini kwa sababu yesha shiingisa besa nyiingi saidi serikalini.